Mayɛ o vɛwe la'a a wabe we se a ci'ana wa ɲi'an yirawe a han a han ji ci mɛ zɛrɛ zɛrɛ sunu zo doso mibini a baro brosi awe zo de'o ɲian pantine a zo ci'an oyi cina bun to ho no'on nɛ mi wian o ɲian wa tomu bera so were we fɛn a bun a'o cunu